Ma mi ën cust argument si sun nen d'acordi, mi la la coza artificiale a m'pias nen, al e mai piazüme e a cuntinua a ese secund mi ün dani s'la società, basta vëde i robot ën le fabriche ch'al a gavà dë post dë travai, anche lon